Nik'yaj he kayb'aliil e k'ey, k'o he rax, k'o saq, k'o raxtzintzaj, k'o kyaq, k'o q'aq, k'o maratan, k'o kapan, k'o chaj, xaqara' he raxtzintzaj, k'o ki'ab' chek he kyaqsalsooj, kiyaqmalmaj ela' li axlujuuj he kayb'aliil che wet- am, re pi nitziij chire' he Tujaal tziij qab'aj chiran, he ewa' nik'yaj kayb'aliil rii', kirya' riq'osal renejeel chetaq qeen, renejeel qatz'yaq, kiraqtaj chipaam li qatz'yaq k'o chipaam qapa't xaqara' li uuq keraqtaj nik'yaj kayb'aliil rii' chipaam, xaqara' pi li ixkiqilq'ab' kiraqtaj nik'yaj kayb'aliil rii' axlujuuj kayb'aliil che qas qet- am he che k'o rib'ixiik wii' pi qatziij he mayiib', k'o wii' ribixiik pi qatziij Tujaal ewa' he nik'yaj kayb'aliil che wet- am, chire'.